الوقت لي كنحس أنه معنديش الزهر هو الوقت لي كنبغي ندير شي ورقة إدارية أو كيتعكس ليا كلشي أو كيتجلى ليا الأوراق الأساسية أو كنصدق كنعاود كلشي من اللول أو هكا كنحس براسي ماشي حتى الهيه